أكيد فكرة الفضاء تثير الفضول بصراحة, <hesitation> أحب أعيش تجربة مختلفة واشوف الأرض من فوق, واشوف القمر, ويعني ما أكون تحت الجاذبية, وأ- الفكرة ذات نفسها رهيبة, بس أنا خواف, فعلشان كدا لازم أتأكد إنه آمن تماماً, ,آمن تماماً.